اللون الأحمر يذكرني بالحب والشغف وكأن جلبك ينبض في كل مرة تشوفه، تلاجيه في الأعلام، وفي أعياد الحب، ويعطيك طاجة إيجابية، وكمان يذكرني بأشجار الكرز في الربيع لما تزهر وتكون الدنيا كلها ألوان، وفيه مثل الناس اللي يمثلون ويرمزون للحب باللون الأحمر.